Amiko manokany zao gny fitaova fototra hitako amin'ny ordinatera de: gny <hesitation> chargeurany, gny <hesitation> écran-ny, klavie e, ny souris, disque durany, unité centraly, gny mémoirany.